Ro'na xnik'ux este mahk'uy ruu' ja'ar ruu' ooj y ruu' janaj longaniiza la mahk'uy re' junaj junaj este chaj ke na nasik' pan q'ajas y nkik'ayaj ja'ar pan pan chika'al ro'na xnik'ux laa ja'ar ruu' la ooj la ooj ja'ar kik'amcha pan q'ajas ja'ar nik'aj juntz'ep al limonada ruu' almunix ke xkik'am cha reh nah yuuq' naa je'tii la limonada nab'an peet ruu' asuukal na ye' ha' y ja'ar naye almunix laa mahk'uy peet nab'esaam la xaq taqee' naye'em koon natz'ajam bien nawehsaam ontera la kotaq sa'jaa después na naa naye' pan janaj olla ha' y wulcha mood nak'uxum la ooj pue re'ka na naa na'nam pan kiab' y najk'uxum ruu' awa'